Fo ak ree bu dee ngénte, bu dee céet <noise> bu ñe- bu ñëwee si jàmm, ñibbi <noise> si jàmm, bon lekk yàpp, xalam ñu dem si suñu cosaan bu dee riiti la loolu de moo xam mais même même suñu cosaan la, puisque suñu cosaan xalam la, <noise> kooku mooy suñu cosaan, kooku de bugg naa ko. Li tax ma bugg ko nag, dañ dee wax history lu yàgg, <noise> loo xam ne man fekkeewuma ko. History ñoom maba diakhou, samory touré, samba gallaye diedie, amady hampathé ñooñu nga xam ne ay jàmbar la woon ñoo doon xeex, ñu ñuy wax seen history ma koy déglu loolu daf ma dee neex, <noise> parce que loolu amatut léegi. <noise> Ak lan <noise> am na bu ñëwee day naan la ñii dañ dee riiti di woy, di la tagg, kii nag dafay ñëw di la woo di wax sa juróom-ñaari maam pour nga may ko xaalis. Kii dafay ñëw di xalam, di wax ay history ay jàmbaar yooyu jaaroon fi démb, <noise> kii nag dafay ñëw wax sa juróom-ñaari maam di la tagg, diw moo jur diw, diw moo jur diw, diw moo jur diw ba muy juróom-ñaar, kooku by force nga may ko, parce que xam na ci yow loo xam ne yow xamuloo ko, <noise> mun na wax sa juróom-ñaari maam, kooku moom lañuy wax géwél si suñu <hesitation> xew <noise> bu dee ndé- ndé- ndékki bi bugg nañ laax, soow, walla cereeg meew, cereeg meew bugg nañ ko, añ bi nag bugg nañ yàpp ak yeew soos waaw.